Ei, seseiara de hɛmba yi ayɛ yie. Oh, dapɛn a ͻabɛsen kͻ no dze nna ͻnnyɛ koraa. Nna edze hɛ - hɛmba no si nsu do a nna afei nsu aba mu ma ͻremem. Na ihu dɛ nsu yi so dɛnkyɛm beberee wͻ mu, ntsi ͻba no dɛm a ͻdze nyimpa no nkwa to esian mu. Mpanyimfo a wͻwͻ nserahwɛbea ha, woedzi dwumason paa. Nyame nhyira hͻn dɛ wͻadwen hͻn mamfo a wͻba nserahwɛ wͻ ha ho. Nyame nhyira na ͻmboa ma hͻn dwumadzi yi nkͻ kan.